افغانستان ۳۴ ولایتونه لري. لکه وردګ، کابل، لوګر، غزنی، هلمند، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، زابل، نیمروز، لشکرګاه، پروان، میمنه او نور. دا هر ولایت ډېرې ولسوالۍ هم لري، لکه سید آباد، چک، جېلګه، جغتو، مرکز او نور. هره ولسوالي ډېر کوچني کلي هم لري، لکه لوړ، ډوآب، کوډۍ، امبوخاک، تنګی، سیاو او نور.